जैसा कि अप जाना नरि तरह की खाबा की चीजा रेवे कोई बढ़िया लाग है कोई बढ़िया नहीं लाग उनमें सबसे में है करेला की शाग। करला की शाग रेवे वह कोई तो बढ़िया लगे कोई बढ़िया नहीं लाइट कर नहीं सीख रहे हुए कटेल की सब्जी। अब जो कटेल की सब्जी रहे हुए वह भी कोई तो बढ़िया लाइट कोई बढ़िया नहीं लाइट ऐसा कि बहुत सारी तरह की। जो कोई तो खाव है नहीं खाव है कोई गणी ज्यादा बढ़िया लाग है कोई अत्री बेकार लाग है वो कदी खाव है नहीं खाव है। जैसा कि टंडा की शाक लोकी की शाक बिंडिया की शाक, और उनके अलावा साथ ही साथ तूसी तरह की जीजा भी रहे हैं, जब मैं नावला की शाक खेरा की शाक होई। <noise>